Caɗeele ɓurɗe sattude fof ngonɗe e aduna hannde oo ko wayloo-wayloo weeyo. En njiyii hikka toɓooli mbonii no feewi wonaa hay seeɗa. Kadi naange nge kadi wullii haa ɓurti. Ɗum ko caɗeele mawɗe ngonɗe e aduna hannde o.